Një metodë do të ishte zgjedhja e një vendi të sigurt, si një park, edhe me fillue me distanca të shkurtra. Do t’i thoja mos të shqetësohet nëse bie, sepse është pjesë e procesit. Me durim edhe mbështetje, do të mësonte me pedalue vetë.